Nder leydi meɗen Najeriya, ira fijirde nde wona lati fijirde fulɓe kayre woni, fikol soro, sorugol e ɗun tawa kan woni fijirde meɗen enan fulɓe.